ʻĀ ʻo ia. Ua hoihoi iaʻu nā mele a me ka hulahula ma Helene. <light gasp of air> Ua hoihoi no ka mea ua loaʻa nā like me nā mele a me nā hula ma Hawaiʻi. I loko o nā mele a me nā hulahula, haʻi ʻia nā moʻolelo o ka poʻe, nā moʻolelo o ka ʻāina, nā moʻolelo o ke aloha, ka hauʻoli, ke kaumaha. <clicks tongue> A komo lākou i ka lole e launa ai me ia mau moʻolelo ma ka hulahula ʻana.